हम डेली रुटीन माँ तह हम यो द्वे गेम हे देखन जन क्रिकर्ट देखुलू बास्केटबाल देखेलु आजकल लोन टेनिस ची और यु कबाड़ी ये ते हम देखन और हम क्रिकेट भी खेलन और कबाड़ी भी खेलन और और यो बैडमिंटन भी खेलन